Ia, azo tratrariny tsy misy fijaliàgna ny tena hoe asambarana satria araka ny fahaizako azy ny tegna hasambaragna dia sambatra total zany tsisy le raha mampangoraka anah raha mampalahelo fa tegna mahatsiaro sambatra zany antegna.